لو كان عندي الإختيار باش نختار حيوان بما إنه أنا أنثى، باش نختار اللبوة، اللبوة اللي هي <hesitation> مرت الأسد، والا أنثى الأسد لأنه تحس روحها اللبوة <hesitation> محمية بالأسد اللي هو ملك الغابة <hesitation> تكون روحها <hesitation> مطمئنة أكثر فى الغابة <hesitation> تكون عندها سند <hesitation> ما عندهاش يعني أي خوف.